أول حاجة يا طويل العمر الزبادي الزبادي الطبيعي مع بعض الفواكه أو-أو بدون فواكه يعني يعطي طاقة و يعطي جرعة من البروتين جيدة، ممكن يستبدل بعض ال-الوجبات اليومية أصلا بوجبة بنفس الوجبة لكنها مشوية يعني مثلا بدال الشاورما ياخذ له شاورما مشوية على الفحم طبعا هذا يكون أقل في الدهون يكون أكثر في نسبة البروتينات طبعا الخضروات مهمة شرب الماي شرب يشرب ماء كثير طول اليوم هذا يساعد على تخفيف الوزن وأنه يطرد ال-الدهون وكذا.